<hesitation> tah are' yah manuk'axamah ta porque han re' man yah nuk'axamah ta porque re' aka taqee' je' la kikamana k'ichee keh qat'aliim reh qab'eh are'.